So aɗa waawi waɗde ngal, foti naatude ndiyam e goɗɗo ngam fuɗɗude caɗeele ngal. So foti ɗaɓɓude plunger, fiyaa keewal ngal ɓuri ɗum to hono walla ɗum rewti. Foti naatude plunger ngal no laawdi ngal. Tiiɗnde foti wakkili ngam heddude ngal